Ɔba ne kube so a, kube deɛ yeee <hesitation> kube so wɔ mfasoɔ papa. Yɛwɔ kwan bebree so wɔ hɔ yɛtim fa so de kube yɛ adwuma. Kube yɛde yɛ tɔfe nyinaa di. Ne kwan a yɛfa so de yɛ aduane, noaa di sɛ kube no woatwi w’adeɛ ne afei woanyam ne woasɔne so. Wotim de noa mmoo. Noaa di sɛ woanyam ne afei woasɔne so ne wode ne nsuo no afra. Bi so wɔ hɔ koraa a da bi wɔ hɔ a ɔɔyɔ salaade bi de adidi a, ɔtim twitwa kube ne bi de ka ho. Kube ne deɛ, so wɔ mfasoɔ nti wo nnipa no kwan a wopɛ sɛ wode fa so, wode ba w’aduane mu a ne wode bɛyɛ nti nnipa no, sɛ nkwan koraa ne adɛ ɔde kube bɛyɛ a, ɔyɛ kube no ne ɔɔnyam ne ɔde nsuo afra asɔne nsuo no de afra ne nkwan sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛte ne pampane wom nti nnɛ jɔlɔɔfo ne mmoo bebree a yɛɛnoa, mmoo asɔɔto asɔɔto nyinaa, yɛde kube fra yɛ.